मुइले आज छकाल भातसित छाइ हाल्या गतको तिउन खाइछ्या । छाइ हाल्या गता तिउन बनाउनाइ लागि पैल्ली गत निक्कैरी छान्नु पणन्छ । गत छानीसके पछा तैखी टाउग्यामी निक्कैरी भुट्टो पणन्छ । भुटी सकेपछि पानी हाली पकाउनो पणन्छ । एकरोगा पाकीसकेपाछा ताइनो हदेलो खुसानी, लसुन, आदो, जिरा धन्या, धन्नया छाइ रे धुलो एगुइनै रयालीबट बेसार हाल्नु पणन्छ । स्वाद अनुसार नुन पन हाल्नु पणन्छ । तसरी बनागो बेसार हाली सकेपछा चलाइ चलाइ उमाल्नु पणन्छ । उमाल झान नदिनाइ लाइ आगो वा ग्यास नान्गो बनाउनु पणन्छ । यसरी दशधेगी पन्र मिनेटभित्र छाइ हाल्या गतको तिउन पाकी सक्तो छ । छाइ नहाली बनागो गता तिउन लै भातसित स्वादी हुनोछ । हिउना मैना हाम्रातिर यसरी बनागो गतो तिउन ठण्नी भगाउनाइ लाइ खाना छन् । सर्दी लाग्या बेला गतको झोल बनाएर खाइन्झाइ सर्दी लाग्या निगो हुनोछ ।